Ah magnano akoa hoe voro fantako zao an: misy gne pigeon, voromamanga iza zao, misy e papango, misy e dakosy, misy e kisaoky, misy <hesitation> e gn'akoho, misy <hesitation> e kana, misy e dokotry, maro sha rô f'da izay avao sha, a ten- defa izy aby izà.